كيف <hesitation> تركب عجلة لسيارتك؟ أول شي لازم تكون في مكان آمن، وبعدين ترفع السيارة برافعة وتجيب العدة الخاصة بتغيير العجلات وتقض القضوات الموجودة وتحول العجلة القديمة، وتجيب العجلة الجديدة تركبها وتشحط الضاضوات وتأكد إنها مشحوطة كويس، وهيكي تكون غيرت العجلة.